Nai faik esa nanu nitu esa nade Ghasti an leo nai uma angker esa dalek tehu Ghasti ia nanu babe'i balkaik unik te no an bi makahatuk. Setiap ledotenak so na ana bi ho ana sanga lampu so na besak Ghasti ia ana rasa aman nedodaek ndia.